Livi ni kua'a ka-kandu te ni-ni kua'a wa'a ko-ko'o taka musico, <noise> taka ñayivi, ni kuu nchi ku niño kuu nchi kuxinera, niño kala'anchi kandu ye nchikutu, livixi kandu ye chiva, ndeyu, <noise> kala'anchi nchivi i'i ya'a chikue'e, tia'a chikue'e, kala'anchi sopa te ni lakēēnchi chinana kue'e, lakēēnchi aciti, te ni kua'a ni ka kaanchi, <noise> ni-ni kala' nda kanchi arroz <noise> arroz juiji, te a-arroz naá kēē chinana.